أكثر حدث ساهم في تكوين حياتي هو إنتقالي إلي مدينة جديدة للدراسة، كان تغيير كبير بالنسبة لي ،لأنة جعلني أتعلم يعني كيف أكون مستقلة وأتعامل مع تحديات ج-جديدة، إكتساب صداقات جديدة، وأتعلم ثقافات مختلفة وهذا فتح لي آفاق جديدة أساسا في التفكير والتطوير الشخصي، التجربة هادي أثرت فيني بشكل إيجابي وساهمت في بناء شخصيتي.